að vita hvað er í þættinum kíkið á þetta

dagsins eru gula liðið Auður og Helga bláa liðið Úlfhildur og Sigurður Már en þau eru ekki ein hér í dag því hér eru tvö geggjuð stuðningslið en þrautin þeirra í dag er þessi krakkarnir fá níu kubba þau þurfa að teikna mynd á hverja hlið og svo reynir hitt liðið að púsla þessu saman og finna söguna

þið góð að púsla já af því þetta gæti orðið pínu flókið þið fáið níu svona kubba og þið eigið að teikna eina mynd eða skrifa eitt orð á hverja hlið síðan skiptum við þið fáið þið fáið púslið þeirra púsla þessu öllu og reyna að finna út úr því hvaða mynd eða orð hitt liðið var að skrifa og hvaða sögu þau voru að reyna að segja og við höfum bara tíu mínútur

þið náið þessu þið megið koma ykkur fyrir við fáum tíu mínútur á klukkuna eins og vanalega og við segjum bara einn tveir og byrja það er það erfiðasta við að gera þetta kubbapúsl er örugglega að finna út hvernig á að gera þetta af því allir kubbarnir

við erum stödd í Reykjadal rétt hjá Mosfellsbæ og hér rekur Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra helgar og

hérna hvern krók og kima og við erum með rauða liðið og gula liðið og það er hann villi sem er fyrirliði í rauða liðinu hvað heitir rauða liðið Rauða bólan það er Rauða bólan og Kristbjörg hvað heitir gula liðið gula sólin Rauða bólan og gula sólin sem munu berjast í dag í íþróttagreinum eins og alltaf í

ætlið þið að rústa keppninni já að sjálfsögðu þið eigið ekki séns þau eru greinilega tilbúin í fyrstu eru tilbúin fyrsta þrautin er kappát og það verða gefin stig fyrir að klára fyrstur minnstan subbuskap og stíl lið þið megið draga fyrir augun því að sjálfsögðu er þetta blindandi eru stuðningslið tilbúin þau eru tilbúin einn tveir og tveir og það er bara smá eftir hvernig gengur hér það er smá eftir en það er minni subbuskapur hér gula liðið er búið úr skálinni

að fara aðeins betur yfir þetta fór þá svona það var hellingur af súrmjólk sem fór hérna niður það var gula liðið sem vann sem var undan að klára alla súrmjólkina til

er pínu vandamál rauða liðið var lengur lögðuð þið kannski upp með

að vanda ykkur meira já já það var uppleggið hjá ykkur rauða liðið vandaði sig meira og var minna subbulegt en gula liðið var á undan að klára þannig að ég segi tvö stig á

liðið og eitt stig á rauða liðið næsta keppnisgrein er hafið þið farið í svoleiðis áður já nei það eru einhverjir í gula liðinu sem hafa prófað samt en í rauða liðinu það eru einhverjir reynsluboltar í múmíugerð hér líka eða hvað er misjafnt hvort fólk hefur prófað þetta eða ekki þetta verður æsispennandi og við byrjum á að sjá gula liðið spreyta sig svo það rauða og berum svo saman

gríðarlega vel ég segi bara til hamingju bæði lið þetta

gekk stórkostlega tvær rosalegar

urðu til og ég myndi segja að þetta hafi

gula liðið er með þrjú stig rauða liðið með tvö stig þetta er æsispennandi rauða liðið verður að vinna kappaksturinn til þess að eiga möguleika á því að vinna Stundarglasið hér í dag seinasta þrautin er kappakstur við dembum okkur í

þetta fór þá svona þetta var rosalegur kappakstur og úrslitin eru

eiginlega úrslitin rauða liðið það voru fleiri í því liði þannig að þau voru lengur í gula liðinu voru færri þetta tók aðeins styttri tíma hjá þeim en ef við reiknum meðalhraða á hvern keppanda þá var rauða

liðið

rauða liðið fær tvö stig og gula liðið einn sem þýðir jafntefli það finnst mér frábært við erum hér í Reykjadal jafntefli hvernig líst ykkur

að gera eitthvað sem okkur langaði er pása við byrjum hjá bláa liðinu hvernig

gengur eruð þið á góðri leið með þetta já eruð þið búin að gera söguna sem þið ætlið að segja en við ætlum núna að draga

til skiptist og ef það er einhvern tíma er alveg svakalegt dæmi hér er ég með spurningar í

stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í það er stuðningsliðið sem á að svara þið keppendur megið ekki sjá spurningarnar eða taka þátt í að svara þeim ég segi bara gangi ykkur vel ég ætla að kíkja hérna yfir á gula söguna sem þið ætlið að segja

að ganga að púsla púslið þeirra ekki ekki byrja strax þið eruð komin með spurningarnar í stórhættulegu spurningakeppninni stuðningsliðin svara því ekki keppendur ekki keppendur þið fáið tækifæri til þess að breyta svörunum á eftir það er í

og byrja við

var

stressaður þegar síðustu sekúndurnar voru eftir og líka

held þær hafi svarað einhverjum spurningum rétt ég væri alveg til í að vinna en mig langar samt

samt er alveg í lagi að tapa ekki

að ég gleymdi handklæði heima tíminn er

búinn er gula liðið tilbúið með sex myndir eða orð á

er bláa liðið tilbúið með sex myndir eða púsl og sögu nú er eitthvað að gerast hjá

þið megið giska á söguþráðinn miðað við

þær myndir sem þið eruð búin að leysa jæja Úlfhildur í bláa liðinu hver er sagan ykkar miðað við myndirnar sem þið plúsluðuð úr púslinu frá gula liðinu í fyrsta lagi þá held ég að þetta sé um okkur að tapa og svo stendur áfram gulir slím öndin bláir að standa á öndinni og þannig að þetta er um ykkar keppni í Stundinni okkar og að bláa liðið tapi er þetta rétt hjá þeim já við ákváðum hvernig við ætluðum

með því að hugsa að gulir séu miklu betri en bláir fyrst þegar við horfðum á græna þá svo þegar við föttuðum söguna þá sagði Svanhildur bara slím

þó þið náðuð ekki

að klára öll púslin en gula liðið var á undan að klára öll sex púslin við skulum sjá hvort þið náðuð sögunni rétt einu sinni voru fólk og reyndu að drepa dreka síðan hlupu þeir frá drekanum vegna þess að hann var svo mikið að reyna að drepa þá

að berjast síðan vann einn drekinn og fór að spúa eldi og síðan flaug

hvernig er sagan ykkar einu sinni var risaeðla sem var

partí á himnum og hjá mönnum ég skal segja ykkur það þetta fór sem sagt nákvæmlega svona svolítið erfitt að telja saman þessi stig en við ætlum að gera það standandi á öndinni þá er komið

að stóru stundinni við ætlum að fara yfir stigin fyrir þrautina fá krakkarnir tuttugu og þrjú stig fyrir að teikna sex myndir á púslið svo var keppnin og það var gula liðið sem var á undan að leysa öll sex

og fyrir það fá þau tvö stig hins vegar fær bláa liðið líka tvö

stig fyrir rétta sögu stuðningslið spreytir sig þar fá bæði liðin sautján stig enda stóðu þau sig frábærlega síðan voru

hérna í salnum þar ætlum við að gefa

með mjög frumlegt vel gert krakkar þau fá sextán stig fyrir en bláa liðið var með meiri læti þannig að þau fá sextán stig vindum okkur í stórhættulegu

hvað hétu krakkarnir sem opnuðu formlega Smáralindina árið tvö þúsund og eitt voru það Björt og viska eða b

eða c kringla og fjörður bláa liðið segir b og gula liðið segir líka b spurning tvö hver var fyrsta kona í heimi sem var kosin forseti í lýðræðislegum kosningum var það a

b Vigdís Finnbogadóttir eða c Hillary

og gula liðið segir c hvað er hæsta tré á Íslandi hátt er það rúmir tuttugu og átta metrar tæpir fjörutíu og sjö metrar eða næstum því átján metrar bláa liðið segir a og gula liðið segir c nú spyr ég keppendur standa þessi svör já það var hver var fyrsta kona í heimi sem var kosin forseti í lýðræðislegum kosningum bláa liðið svarar Vigdís Finnbogadóttir það stendur já

þá eru þetta stigin

stelpunum varð að ósk sinni þær eru allar í slími við kveðjum héðan gleði slím fjör sjáumst aftur næsta sunnudag